Bokyi ba-pan n neen din, byifee byichat byinyii, byitakye, nyachat, kachat kanyii, nyinyi nyii, katange kanyii diikpu, diikpu ne di diikpu ne byifee, diikpu ne byichat, diikpu ne byinyii, onyinyi ka, onyinyi ka ne din, onyinyike ne byi fee, onyinyi ka ne byi chat, onyinyika ne byinyii, bujam, bujem ne din, bujam ne byifee, bujem ne byichet, bujam esim etange, bujam, esin nyatchat, bujam esim kachat kanyi, bujam esim nyinyinyi bujam esim kadenge kanyi, bujan esim diikpu bujam esim diikpu ne din, bujam esim diikpu ne efee, bujam esim diikpu ne echat, bujam esim diikpu ne enyii, biyam esim diikpu ne etange, bujam esim diikpu ne nyachat, biyam esim diikpu ne ka chat kanyii buyam esim diikpu ne nyinyinyi, bujam esim diikpu ne katange kanyii bajam bafee bajam bafee ne dim bijam bafee ne byifee Bajam bafe ne bichad. bajam bafe ne binyi. bajam bafe ne bitangle. bajam bafe ne nyiachad. bajam bafe ne kachad ganyi. bajam bafe ne nyirinyi. bajam bafe ne katanghekanyi. bajam <hesitation> bachad. bajam bachad ne edin. bajam bachad ne bife. bajam bachad ne bichad. bajam bachad <hesitation> esim onyi. bajam bachad esim bitanghe. bajam bachad esim nyiachad. bajam bachad esim kachadganyi. bajam bachad esim nyirinyin. bajam bachad esim katanghe ganyi. bajam bachad esim dehkpo. bajam bachad esim dehkpo ne dii. bajam bachad esim dehkpo ne bafe. bajam bachad esim ne bachad. bajam bachad esim dehkpo ne banye. bajam bachad esim dehkpo ne bitangle. bajam bachad esim dehkpo ne nyiachad. bajam bachad esim dehkpo ne kachad ganyi. bajam bachad esim dehkpo ne nyirinyi. bajam bachad esim dehkpo ne katangheganyi. bajam banyi. bajam banyi ne din. bajam banyi ne bafe. bajam banyi ne esim echad. bajam banyi esim etangle. bajam banyi esim nyiachad. bajam banyi esim <hesitation> kachadganyi. bajam banyi esim nyirinyi. bajam banyi esim katangheganyi. bajam banyi esim dehkpo. bajam banyi esim dehkpo ne din. bajam banyi esim dehkpo ne efe. bajam banyi esim dehkpo ne bachad Bajam banyi esim dehkpo ne banyi. bajam banyi esim dehkpo ne batanghe. bajam banyi esim dehkpo ne nyiachad. bajam banyi esim dehkpo ne kachadganyi. bajam banyi esim dehkpo ne nyirinyi. bajam banyi esim dehkpo ne katangheganyi. bajam banyi esim dehkpo ne <hesitation> dehkpo. bajam banyi esim dehkpo ne dii. bajam banyi esim dehkpo ne <hesitation> bafe. bajam banyi esim dehkpo ne echad. bajsm banyi esim dehkpo ne katangheganyi. bajam banyi esim dehkpo ne <hesitation> nyirinyi. bajam banyi esim dehkpo ne katangheganyi. bajam banyi esim dehkpo. bajam banyi esim dehkpo ne echad. <noise> bajam banyi esim dehkpo ne bachad. bajam banyi esim dehkpo be nyirinyi bajam <hesitation> banyi esim dehkpo. ne batanghe. bajam batangle esim dehkpo ne batanghe batanghe esim dehkpo ne nyiachad. bajam batanghe esim dehkpo ne kachadganyi. bajsam batanghe esim dehkpo ne nyirinyi. bajam batanghe esim dehkpo ne. bajam batanghe.